Fomba ikajianan'ny ordinatera données. Agnatina ordinatera misy ny atao hoe disque dur. Anao amin'izay kafa magnano raha, ohatra manoratra enao koa mikajy sary na mikajy video, agnatin'ny disque dur io itsoforan'ny raha aby, dia ao, mikajy akao amin'izay zare jusque zare fafagna.